<hesitation> Ngūkū imenyaga muene kūvītukīra ūria mwene amionia kūrithia. Wambere wamionia varia īraraga. wamirūgūrīra īgacokaga vo. Wakaīrī ngūkū nī īmenyaga mwene kūvītūkīra kūmīva irio ūria wamionia na ona īngiuma nyūmba yūke nagūku compound īrīgīūkaga vau iri. Angīkorwa ūrathiate savari ūgīūka. nguku akorwo īī īria īgakūngaīrī, īngīkūrūgagīraga tondū nīīcī mwene. Wakaīrī ngūkū wamionia varia īkarekagīragia matumbī mayo, nivo īkarekagīragia na nitikerekaria vandu vengīī tondu nīwamionirie. Ana ūkavinga vandū vau īkagamba kūgamba. Na nīkīo an ya kinyīa īthaa ria kūmamīrīrīa matumbī īrute tūcio. ndigithie vengī nwa vauūguo ya mbīrīrīe kana vau wamionererie īkarekagie. Nguku nīīmenyaga mwene ati ana mwene angithie kūraca, nguku īto ana mwene angīūka kava ngūkū iyo yūke īkare wa vau ungīakwa īī vau ūguo lakini ndīngīthie kwene tondū we nīwe mwene <hesitation> ee nguku nī īrīmenyaga kwao kūvītūkīra ugu wa mianiri tondū ana īngīthi kwao ūria tūvakanīte nayo nake ana ciarīcanīra atia ya kinya ithaa ria rū kūnywa maīī naīkigīnywa maīī kūu īkathie kūnywa maīī varia ūmionetie. koguo ngūkū nīīmenyaga mwene.